زما خوښېږي چې په نباتي غوړو کې خواړه پاخه کړم. د څارویو غوړي چې ډېری د وازدې، کوچو او زېړو غوړو په بڼه تر لاسه کېږي ډېر خوندور دي خو ممکن د روغتیا لپاره ډېر ښه نه وي. هغه کسان چې ډېر فزیکي کار کوي کولای شي د څارویو له غوړو څخه استفاده وکړي؛ ځکه هغوی یې هضمولای شي.